هي زعما انا جوبريفار بيان نبدل اسمي ، سانسارمون ، بارسكو هاد لاسم جامي بغيته دو ان ، و دو دو هاد الاسم جاي قديم بزاف ، يعني مام كي كنت صغير كنت انايا طفل نحس راسي شيباني ، يعيطولك باسم تاع واحد فريمون كبير عليك ، و ماشي وقته هاد لاسم ، دونك سي جوري لو شوا سانسارمون نبدله